Jää e náá’ fee´dsira e re jmⱥⱥra kö tá jó <hesitation> ejö, ejöba e re lí fó’ e e re lí ru’ nⱥ’ fee’ ba dsira e re jmⱥra kö tá para e re líi.